إذا عندي أسبوع كامل، نحب نخصص كل يوم. يوم للأصدقاء، يوم للقراءة، ويوم للراحة في الطبيعة، ونحب نكتشف أماكن جديدة. زادة، يوم للطبخ وتجربة وصفات جديدة. يكون أسبوع مليء بالنشاطات الممتعة!